Pos paquí quasi que no se gasta porque quasi que naidi gasta la becicleta pal trasporti. Peru los conoçu bien de quandu vivía en Alemaña. Los ain cenzillus, que derechamenti una palanquina con un muelli, toca la campana. I ain sotrus que la palanca le hazi de dal güeltas a un mecanismu endrentu la campana. I tamién ain turutas pala becicleta, qu'essu sona más huerti i más graciosu.